أنا في وقت فراغي نشتي نروح <hesitation> نروح ندور ن- نروح مع العايله نروح ندورو، نروح نحوسو، نقرا شوي كتب، ن- نتفرج في الأخبار العالم، ن- <hesitation> نواسمه، ساعات شا ناكل تا حبات مع اللبن تمرات مع لبنات، ونسرح بالمعزات، عندنا معزات نسرح بيهم، <noise> و <hesitation> وزيد <hesitation> نلعب كرة نلعب كرة نجونغلاجي.